أكبر حيوان شفته في حياتي هو الفيل، شفته في حديقك حيوانات أثناء الزيارة مع العائلة والأصدقاء، كان ضخم جدا جدا، <hesitation> وحبيت أشوفه يتحرك، كانت تجربة مدهشة، لإني ما توقعت يكون حجمه بهذا الشكل الكبير، حجمه كبير كبير مرة، في حياتي ماشفت حيوان هيك.